Binatang yang paling bosok tu telegu, karne kentot telegu tu sekilo nian masih tecium sebab di doson tu banyak nian telegu apelagi musim musim buah telegu tu kluo men dak juge telegu tu galak bawah bawah umah wang, umah panggung kan bawah selang pontong tu banyak nian telegu, telegu tu bentuknye badanye roman koceng tapi mekan nye mekan tikos agak ade warne abu abu dikit nah kalo betemu telegu tu larai la jaoh jaoh jangan nian kamu nak nangkap kalu kamu nangkap telegu tu kamu di kentot nyo pingsan pacak he tu kapan kene baju kentut he tu dak pacak ilang badan kamu juge be bau pacak seminggu kalu badan kamu bau telegu tu, ade lagi kambeng mambu kambeng tu amis nian apelagi kambeng lanang, kambeng lanang tu mambo badan nye bukan maenan apelagi nye tido bawah- bawah humah kan biasonye di doson tu kebanyakan wong morban bawa homah dak kawah lagi kadang tanah nye dak katek nah kalu ado tanah nye di belakang humah morban kambing tu, morban kambing juge nganggu tetangge karne kemek dengen tai nye tu busok nian la encing pule kambeng tu juge ade lagi yang busok tu binatang kumang tanduk, kumang tanduk tu. Di pegang nian mambo tai kadang bosok ampun he tu apelagi di pecah pehut he tu kumang tanduk tu jangan nian men pacak di pegang apelagi ye kan galak terbang malam kumang tanduk terbang ngingap apelagi hingap di baju nah di bonoh lah bonoh capak jaoh- jaoh kalu megang kumang tanduk tu bosok mambo tai nah sikok lagi lipas. lipas tu dak ane lagi biasonye tiap duson tu ade gale lipas apelagi tempat tempat kotor kalu dak di dapo ye tu di bawa bawa umah wang lipas tu, nah dipicet busuk juge he tu.